Klimatiser io zen̈y misy mandeha koran tsendriky edy ai. Abôkà eo amin'jay zen̈y misy raha miodinkodin̈y zen̈y an̈atin̈y izy io ao, araka ny fahazahoako izy. Man̈aboaka tsiko amin'jay, man̈aboakà tsiko mampanintsinintsy lera kôa fa andra mafana.